شوف اخويا بش تشري سيارة جديدة الحاجة الاولى اتفحص الموتور اتفحص الموتور للمحرك ديالك لازم يكون مقي ومليح ومفيهش الزيت واتفحث لداخل شوفها نقية اتفحص الباب والكابو وكامل هديك <hesitation> الكروسري بش تشوف وين راه الحاجة المليحة والحاجة العيانة